Ny ampihenako ny fihinanan-tsira amin'ny sakafoko zao a, de izay izy hoe ahena zay, ahena alohany zany ny sira, de eo koa ohatra hoe tsy de manao an'le laoka ritra be ireny fa manao laoka ronindroniny, misy roniny 'zany, de misy konko moa miteny hono hoe rehefa le akaiky ho masaka iny ny laoka zay vao tsara asiana sira.